Lokaci an wii pigo jom tam ma waa nanna emba pigo-jom tum wa'anga ma wugaden-wugden masag wugiga wagden a nwwasanan, nwasani nwansan nwansaniga ekun tikshikuro da ekunwakuro nwa dukshiriga ekan kamiro ekami dukshiriga, ekamidukshiriga ekun, ekun nwaro ekun tukshiriga, edugshiriga ekun yepshiro ekun gapshiru koma pat ekun nyakoro goonbe bisa kadaan wii ma nagan komama be penlien da'an legan lien be veranke wusanan-nan be dim geenti eku tikshiroben eka kamiro daidai ku tongowote kunagoka lege lege kunago ka'an ka'an legeso dim geen tiga geen nagmanan eku nago ka geen barake saikuma yiri tum, yiritum lokaci'an wiiba nongbu iwa yirituni nwan-nanga etoban esagaku wugden shien niga wugdenshieni wansan, wansan, wansaniga lokaci'an wansan dukshi'anga ekuba harni ro nyen iwoshi jommiga eharniriga anag-an-nanja lokaci'an jima-nanan wansan, wansan, jimananga goonbu ekuba washiriro jom ewushi jommiga eku wakamiro jom eku kamiro jom da'an iwa, wa, wa, wa ekamiriga geen nagma nan eku-eku yepshiro saito yiridaan sheenke piatega piatega to yiritum dalan vini. Amma nongwoba'an yuwan-iwayi wa'ankagenso dong awaveran ka'an geen so donga awaveran ka'an dai dai karan wema lienan geen nagma nan nebu iku saron ekai eyiritum nedon asaranan ninam lie-yiritumso nedon asaranan minan lie kai tumso to pat pen noniden shin kaitumma iwaku kagi kaitumma lokaci'an enwanshi karna iwa yiri twnan-nan iwa kaitumma kayeen dim nebu ebe veranke wugan donga esog-kai denbo esottiniga, esotti ka'anga, esottirigu ba-emeriri ladawogai bumdaganbeniga ekumerirori ebum gogan egon dugshiniga eku piriroran nyam epirieniga ekuba yeriro nyam epiriniga ekuba veri ro eyeri dukshiriga sumiga eku gashiro eku nyenshiro woo enyenshi woriga bumdagan beniga ekuwaro karan ewa kpaa sagan-nan loka'an ekek kparan nan ekek dugshi kpaariga ede-eri wog susu nwanshin been esushi dukshi wok su'su'aniga epagan kparan nada epak kpaa dena nariga eku zubshiro gipshiran zubshi gipshi'an ezupshi zugshi zupshi daganiga eke wug'ai esugshiku eku kekshi kuro ekekshi dugshiriga eba-eba yiran yenghin esushi jimshe esushi dugshiriga eku yengliro nyen enyengli dugshiriga lokaci'an en'yengli dugshi'an enba saganiga ike muman ekee penverkanabunda nwon beran. Ekedugsheniga ekuba woshiro eke gu'nyanuman ekuba woshiro edugshiriga eke pen-ma geran albasabu mageran ma-geren tattasaibu ewushi-ewushi ada ewushi dugshiriga eku yeng-eku sagaro esaga dugshiriga shike-geen nagmanan zokacian vin-nanga etepkuga anagon ka, anaganka anaganka lokaci bara kani bega saman karan adama saman saganiga eku tigshi tebo lokaci'an eba poti sagan-nan poti burki esukshina she egukshiriga esuhikuna da'a wugshe nye esushiku da'a wuggi-ga ekuba tebkuro etekriga eba wuga den wushi peen nyen-ijim ewushi wogdaniga ekuba sugshi pero loka'an esaku shien malorida'an wa saga nan ewogke wushikun daidai avin-nan lokaci'an malori da'an vien nanga ebinin nye enak wowog jegenbena eku bini jegero wogai wowog jegensoga e-viniga eku tigshira to malori <hesitation> poti donan ekumini mumpe ekamin mumperon ga lokaci'an gema esukshi nye esuk shiriga esogshi dogshi riga edugshiga ga eba saman. Esa-man mumji an nan-nan nwanshin shin e albasa kek woshin ekek woshi albasariga mumjian loka'an jima nanga nwansan nwansananga ekuba woshiro wogai ewoshi wogiga eku tuno eku tuno poti da'an ekuba woshiro ada dajidanannan tun lokaci da'anji da'anjida'an nwansan wansan dugshi ewoshi wogangapat wansan periga ekuba woshiro potida'an viniga ewoshi ko nyapariga geen nagma nan geen nagman-nan esaga dugshiri penlien nanakani linanga alisashi yiritim kaitum don kuma-ma donkum potiden pat nyeni, nyen kaden ewa sagananni nyekuma karan iwa nebu ina naganke ebe dugshi nanni in-nyenawa ko in sagatesoma ebasagani tugme nwumebubasagan bewemebu ba sagan inba nyenan agananga lokaci geran e mestin e mestin nyiri wunaniga ek-e goganiga ekubuku-ekuba woshiro woksu ekuba wonshiro wogsusu lokaciran ewoshin wog susuranga egog nyiri dun nyirada tunananiya ekubu washiro ekulebojoman eku woshirorada lokaci an ewoshi'an pat edetikshin innye e tikshiriga. Ekushi dugshi ekushi dugshiga eku tikshiro ekututikshiro kulaor bumdaganiga eku gashiro eku-gashi gashi dugshi riga eku kopnyagero nebu edon lebshibebo ekugero bun membu bun membu ewapensokinan eku-eku woshigero rada ekuba lepshiro sai wobi kade ewa wob kushinanan wisag wogiga eku inye eba donan emeshije ekop-emeshi nyinden ladar-dawoganan ekugogshiroga ewoshi pbaang eku woshiru eku wonshiro eku kushiro ekushi dugshiriga ko mapa kuba kopsoro nekobsori eba-eba nesara nya lebunan eku wushiro rana ewushi dugshiriga ko maput ku soro ewonesara nya woshin sobo ewo nesara pen verkana ran woshinsobo ma wayi muyin wibesonkaje ke pendonabentebe amma yewanci abenpat esore nesara esore penverkana den a anka lokaci an enyara nyiripbaan ma nyiri bunan bega lokaci an nyarananama maba geun ingo dugshi bumduniga indiki dugshiriga maba pbaandan maba pbaadan indi dugshiriga maba e-geun lebanan inlepgeunanige mabum pampiro in pumpidugshiriga. Lokaciyan wi pumpi dugshiran pa lari mo bara invet fudijiniga inye inwo wibe ma-madoganashe inku pampirobo lokaciyan widog indogiranga indoge moranga ka tukshin ma wayin pumpin ko wuran ma wayi pampin so in pumpiri modasoya motara na mo baara bu tara buda mawanyiyenan be tunanan lokaciyan inye wiwo harmawayin pampin nashe inku dugoga wibe pebanda ge kanin inye in peedukshiriga inpepdugshinga inkunba dogo lokaciyan poda wawu inba-mm-inbawu inba pampin inbu wun inkunba godg gero inkun kero nyiribi inkenyiribiga inkun dogo indogiya ajugukaga a nyajimanbene lokaci bayan jim dugshiriga lokaciyan nyiriden kom kananga inkunkero geundon geun duran po'an inkun pumpiro citi in pumpi dugshiriga inkun vekuro maba nyiridengo inkun jubshiro inkun jubshiro ikun regiro beda warikoga maveran taratara tara baara taara baara <noise> ikun vero lokaciyan mapoti madogunannan lokaciyan subalan bena subalan tunin kenan ko dittim bo-lokaciyan durinaa mago-mabagodogan lokaciyan madogananpat modogan abenka kusa kusa kusa indog dugshiriga ikuma kero geunnan. Ikun pumpiro inpampi dugshiriga iwa damuwa don tebe lokaciyan wi in kee ne dogan buranan dog dukshepat ikunba kero neburan ekuba pampiro epampi dughshiriga mawayin geran lokaciyan to lokaciyan wimaba knai doganan lokaciden wimae khai iyebumwedena shemanga ma wayin pampin de laang mawayin pampin na wata bu subalan dittim pumpin inpampi dughiriga maba merinan ikun wo ikun dogo lokaciyan widogannan idog dugsiriga inworiga maba geun kenan eke geunda naniga mapampin inpampi dugshiriga eba lo- eba geun beban ma taki lebananna ma wayin woshin karan bumwo abenannan awo-awoshi wo pendon teso su'uvallakagi har durida beba naan har penbuda khaida be jiman har wibebago lokaciden khaibo kwata kwata indogku mopo-mopo mo kumkerurerega maba mo lokaci yan golaa nag mo-mo mumnoni e tunaran gapat maba ekuba pampi pekuro geun lokaciyan wike geunan in pampikuran inwo-inwa damuwa tebe inworigama pumlaben sai ma watan mu-mu subalan tunin ko dittim ko dittim keurere inkumba-ikumba pumpipero lokacidu ipampipe nyanga. To ama-gerana kageen woriga magamaba gokuna kageen ekun gokuro ekun kwanga kuro ekun tashi pero entashi dugshiriga ekun wuguro ran ekun meriraran nyam ekun woshirona na na bugusa ekun woshiro ada.